<hesitation> ହେପାରୀ କୋଣ ଏକ ଏକ ଉତ୍କୁର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ୍ନରେ ଲୂନା କୋ ଫେବାର କଲେ <hesitation> ଖାଧ୍ଯା କୋ ରାଂଧ୍ଯାରେ କୌନ ଅଂତର ଥାଈ। <hesitation> ଇଠୀ ଏକ ଅପରିଷ୍କୁର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ୍ନା ଵିଶରେ କୋହା ଜାଈଚୀ ଜୋ ଥୀ କି ଖାଧ୍ଯା ରାଂଧ୍ଯାରେ କୌନ ଅସ୍ଵିଧା ସେ ପ୍ରସ୍ନରେ ପଚ୍ରାଜେଚ। ଲୂନା ଅମରା ବହୁତ ପରକାରତ ହୈ <hesitation> ଏବାଂଗ ହେପାରୀ କୋ ଖାଧ୍ଯା ରାଂଧ୍ଯାରେ କୀ ପରିଯା ହୈ।